Ia, kasonoa io zen̈y <hesitation> fitaovan̈a araiky ampiasain̈y ahafahan̈a <hesitation> mana- mandisa ndraiky mampatorotoro voanjo-mbazaha àby io zen̈y. Karà ataon’ny erỳ sezamy e, vamoho e! Karà ze.